Ny anjara asan'ny tantely zagny, ame tontolo iainana da magnano resaky <hesitation> fifindrambovimbony ame flera, ohatry hoe magnano la vanille io agnao da io ny a <hesitation> e mi- misy la vanille moa zagny fa raha ohatry ka ny la vanille moa zagny sy maintsy ny olombelona magnano anazy, fa misy karazagna flera de izy misy no magnano anazy fifindrambovimbony e lahimbony mandeha amin'ny vavimbony, da mahatonga an'io flera io misiry.